आदर्श नौकरी मां हम समय का पांबद ह्व़ा। टैम पर अपडी नौकरी पर जां टैम पर अपड घार आं। और जतकू हमथै तनख्वाह मिनी च वां हम इमानदारी से अपडू घर चलां। ज्यादा लोभ लालच नी कन। अपडू मालिक पर इमानदारी रखण। अपडू दगडू सहयोगी दगड भी प्यार प्रेम से रां और अछू सुख से अपडू जीवन व्यापन कांरा।